ନର୍ଵେ ଵାଇକିଂଗ ମନନକର ଜନ୍ମସ୍ତନ ଥିଲା ଏବଂଗ ନୌମୋ ଏବଂଗ ଦୋସମୋ। ସତବ୍ଦୀରେ ତାଂକୋ ଅକ୍ରମନୋ ଏବଂଗ ଅନ୍ମେଶନୋ ଜତ୍ରା ଯୂରୋପ ଏବଂଗ। ଅମେରିକା ପରଜନ ତୋ ପହୁଁଚୀ ଥିଲା ଵାଇକିଂଗ ଜୁଗୋ ଆଏଟ୍ରୂ ଦୋସମୋ। ସତବ୍ଦୀରେ ରହୀ ଥିଲା ନର୍ଵେ ଵାଇକିଂଗ ସେନା ନୌଵ ସେନା ଜଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଜେଵ ମନନେ ଯୂରୋପରୋ ଅନ୍ନେ କୋ ଅଂକ୍ଷୋ ଅକ୍ରମନୋ କରୀ ଥିଲେ ଏବଂଗ। ଆଇସଲଂଡ, ଗ୍ରୀନଲଂଡ, ଏବଂଗ କୈନାଡର ଅଂକ୍ଷୋ ଅଵିସକାରୋ କରୀ ଥିଲେ।